<noise> अगर हमसे पुछल जाए कि हम दिन भर में कतने दई अपन ई मेल चेक करीला ते हम ई बतावल चाहब कि जब हमरे लगे फोनवे नाहीं बा ते हम्मे कउनो <noise> ई-मेलो नाहीं आ सकेला। <noise> ते हम कछु चेको नाहीं कइ सकिला। <noise> एहिं नाते ने ई-मेल आवेला ने हम ई-मेल खोलिला। <noise> हा बाकी दुसरे इस्तेमाल खातिर फोन जरूर लेइला जउन हमरे दीदी या मम्मी के होला लेकिन <noise> हमरे लगे <noise> फोन ने रहलें ई-मेल के ते कउनो समस्या नहीं बा। ने ई-मेल आवेला और ने हम्मे ओके बार बार खोले के जरूरत पड़ेला। <noise> जउन एक तरह से अच्छी बात भी बा काहेकि हम्मे ई-मेल पे अपन जादा टाइम वेस्ट कइला पसंद नहीं बा। ठीके बात बा के हमरे लगे फोन नाहीं बा और ई-मेल के झंझट नहीं बा। इहे अच्छा होला।